<hesitation> balon beya sin mɛna dɛ be hayemui tumabɛ unya we sɛwa wa mian loro jɛ ballon hani ni'i tuina to'in vɛ wɛro ɲubona aro semi wari veni wian nɛna abe vɛ jɛra ballon ballon tanuya sin mɛna ma tete surtout mɛ'a bazo o'ɛ ma mube